E woodi ɗam biriji, e woodi ɗam soya, e woodi ɗam kwakwa, e woodi ɗam kwaraaje, nebbam e ɗam nebbamji e ɗam fe.